mi hautan kantu be kuje urnugo be jiba. to jibi wartan do mbosi be ndiyam sedda ha nder mai, hidde mi fewna dum ngam saata mi nyama.